الصراحة مشروبى المفظل هو الجهوة العمانية، أحب أظيف الهيل والزعفران، أحيانا شوى من الجرنفل، نغلى الماية ونحط المكونات مع القهوة ونسكبها في الدلة تجدم مع التمر و هى أحلى شىء خاصة في الصباح، وأنا من النوع اللى يحب الجهوة بحس بروجان لما أشربها، ولازم دايما كل يوم أبدأ يومى بجهوة عمانية وإلا ما يكمل يومى.